Una frol pa ca colol? Ave... vo a tentá-lu... Pos... pal colorau, yo izía la mapola o la rosa. De colol naranja, l'avi del paraísu es la mi frol favorecía, cola horma tan rala que tien. El mirassol, tan corrienti en angunus campus pala parti nuestra, es perhetu pala colol marilla. Endispués... el verdi, creu que las froris verdis sonin mus ralas i no sabía mental-ti denguna. L'azul lo poemus atopal ena ortensia. Aluegu, d'azul escuru, no sé... tapocu me vien frol denguna. M'aquacan abondu las prantas en general peru tocantimenti alas froris, no sé muchu en verdá... I güenu, pa acabal, la lavanda, de colol morá, qu'es mu linda i güeli mu bien.